विवेक सिल निर्णय ले हे में भावना के अहम भूमिका है। हमन के पता है कुछ करना है लेकिन दिल हर गवाही नहीं दे थे। तो मैं ओ काम ल करो कि न करो तो ये सब ल विवेक से सोचना चाहि और भावना ला समझना चाहि।